Ca pecam jate te te shit te shit hʉy nʉmjayshucpa tʉya pues este tʉwan tzʉcʉ ca tʉn mamais ca tʉn jatʉŋ tʉnis yagtzʉcʉ pues nʉʉ yumi nʉʉ yumi teji este hʉy cʉnʉsechʉscupa te te nʉʉ yumi te anasa hay yumi este por ejemplo te cuytʉm hay y pʉñʉji pʉn'is hʉy <hesitation> te nʉʉ yumi pʉn hʉy yʉpsucpa ca'sa ʉn jamʉjpa ʉdi tzʉcsucʉ can une bʉra ʉ u cʉsa pʉŋ te wayay jeŋ wʉtʉ pʉn yag este teji majde e cuidadu itʉ cuando pʉn une yeg pues casi este cambiachʉcʉ ye tiempu yeg cuando teg ten unetʉg ʉn ispa shidʉsucpa ʉ ʉ eyab tʉlla tʉgay <hesitation> yeg este en vez de te pʉcʉam te te pues teji curanderu yʉji tʉn cʉsechʉcpa curanderu y yʉjig este como pʉn tʉgay que yamʉ eya yamsucaam pues como teg tumʉ ʉcʉpʉn yʉji curachʉgʉypa ca pecam a te llamu tantu como yeg tejiam itʉ pues yeg mas tʉn ninʉcsʉypa te remediu de farmacia como pastilla indiccion y ca'sa teji y parte nete de de te jʉjmʉtpa te pues te paca tʉn este antepasadu tʉgay te aputzamʉ tʉgay yagyʉsucpa itʉ cap tʉn hiz <hesitation> Y ca'sa pʉñʉji nete tʉn tzʉcpa tʉn tzʉcpa te te nʉ yumi nʉ yumi pʉñuji te vapʉrumʉ este jʉtʉ hʉy jʉtʉhʉsucpa como tek ten nieta tʉgay y tejig tʉn jʉtʉpa vapʉrumʉ tey ucajʉ te ni yʉg'ʉcʉjʉ este para que nuchpa nucha wat wʉtsucaam pues capʉ manera y pues este con ayuda de dios poʉñʉji nete tʉn yacʉtucaam ca'sa porque ytʉji yep tumʉ cumcuy donde juti yamʉ este tʉn nʉcsʉ na hora dʉctʉrjʉ entonces tʉn aŋitpa capʉ cuidadu solamente u cosa wayayje wʉtʉ y con como ʉn nʉmam algunos nʉ yumi y yeg este medicina de farmacia pues ca'sa tʉn pastilla winji tʉn tʉn yacʉtucpa cap ca este shidʉji hʉy nʉmjayshucpa tʉlla